Klasi wani awʋ ɛkʋdʋ mʋ abʋɛ kʋdʋnʋ ava nawlɛ nava mɛ nawlɛ nʋti abʋɛnɔ amɛ, nawlɛ nava nawlɛ nʋti ɔdʋ ɔwlɛ tʋnʋ ava bezi ɔdʋ ɔlɔdini afɔnadu ʋlʋvisʋ wani ayʋ ɔdʋ wʋ ɔsiwani wʋaɖɔnadʋ ʋlovisʋ wani ɔdʋ ikʋ nʋ ɔnʋli bʋamɛ nɔta ɛdiɛ abʋɛnɔ ba nʋ ninadʋ izi kɔziizi nadʋ tʋnʋ avala kɔziizi niƒui la nifʋ ninakɔ ɔvlɛ nadʋ <hesitation> ɛko nɛtu kɔne ziizi kana.